சோலார் பேனல்கள் சூரிய ஒளியை மின்சாரமாக மாற்றும் நோக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. இந்த செயல்முறை ஒளிமின்னழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோலார் பேனல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம், அவற்றுள். வீடுகள் மற்றும் வணிகங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குதல், குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களுக்கு மின்சாரம் தயாரிக்க கூரைகளில் அல்லது சூரிய பண்ணைகளில் சோலார் பேனல்களை நிறுவலாம்.